Wor denmark wor dungatii wor kuunen inama dibede won abudati won tan fan mareni diin lila kasjira inamakun inama diqo kirsto atii fudee inamsuni bee dado dun waqum kadetii.